Pues ndiaa jaku jaava'a porque ndia'ando io muduxi in ndiuu te diikondo viichi ka'ando io rebeldendo tee in diuu tee na'amen yaandioó tiuku naada'aña'a tiuku naada'amana naa ayiivi kundo ko va'a jaku va'ando tiuku.